أبناء عمي أو خالي عندي عدد كبير هم عادة أكثر من عشرة ، مو نلتقي دايما لكن نلتقي في المناسبات و الأعياد الأمور العائلية ، نلتقي و نتواصل و نسولف و نتكلم مع بعض و أيضا نتواصل مع بعض من خلال مواقع التواصل الإجتماعي و هكذا.